Dipenni di lu mumentu. ‘N generi preferisciu stari cu la me’ famigghia, me’ mugghieri e li me’ figghi, manciàri ‘nsemmula, parrari, passiari. Sugnu chiù purtatu e mi piaci essiri un puntu fermu quannu hannu bisognu d’ajutu o d’un cunsigghiu. Ma puru stari cu l’amici me’ mi fa sta stari bonu, mi divertu, ridemu ‘nsemmula, parramu di quannu eramu chiù picciotti e nni la sbariàmu.